أنا فاهمة إحساسك، وأعرف إنه ركوب الطائرات مو سهل عليكي، بس حبيت أقول لك إنه الطيران من أكثر وسائل النقل أمان، والتكنولوجيا اليوم متطورة واجد، وكل شي تحت السيطرة، وتذكري إنه الطيارين والطاقة المدربين بشكل ممتاز، ويعرفوا يتعاملوا مع أي موقف، إنت بس حاولي تشغلي نفسك بشيء تحبيه خلال الرحلة، سواء القراءة أو تتفرجي على فيلم، وهذا الشي راح يساعدك إنك تكوني مرتاحة. وإذا احتجتي تتكلمي. أنا معاكي.